Arab Saudi nanu budaya ba'u no mayoritas hataholi la agama Islam. Arab Saudi nanu aspek budaya ba'uk no nilai nilai budaya leleo nilai tradisi, nilai etika sosial, nilai gaya sodak, nilai gaya papake bualo'as, nilai hataholi la tatao nono'in.